لو كنت مضطره نبني مستعمره على المريخ، ناخذ معايا خمسة أشخاص مهمين، أولا مهندس بناء باش نبني الهياكل اللازمه، ثانيا الطبيب باش يعتني بالصحه نتاعنا، ثالثا الفلاح باش يزرع الماكله نتاعنا، رابعا عالم فيزياء باش يحلل الظروف البيئيه، و أخيرا شخص عندو مهارات في تكنولوجيا باش يصنع الأجهزه اللازمه.